So njate gorko ɗoo njulɓe yaha ngoo, mi hiɓa mo yaru huwdi ka heɓde leɓɓe waɗuɗi. So waɗiɗo jamma e mbanni, mi ɗoowi mo dow mawniraaji e saareje ɗowri. So ɗuuɗi puccu, ɗum fow fayii minirɗo feere wujje sarii e winndina. So gorko njulɓe waɗɗi njammu mbulaare, waɗiima leɓɓe waɗata noom